Pos con mieu me se vienin unas quantas de cosinas, angunas más prohundas, emocionalis o emportantis, comu la idea de perdé-lu tó o un sel queríu... o el vel a ca ves más probabli un mundu peol en el huturu; o cosas más físicas, comu el vértigu que t'entra quandu subis mu altu,.. o queal-ti ençonchau nel arcensol o dil de copilotu con angunu que guíai mu ligeru o mu mal... Es no arrochal-ti a hazel algu. Es el ñúu nel estómagu enantis de recebil una enteración emportanti o quandu repechas algu desconocíu.